Ny volondaveny da midika ho ho lokony fahafaha da gnatsaiko ao voalohany da ny lavenina lokony lavenina igny gnatsaiko ao voalohany